Suu yuka chi jaa janini kaante´eni yiña, kakusiiniyi, kante´eyi, ante maa nada chi, nte´enada, no ku in ja keetu yuka ni kuja kajatainida kotonte´eda.